Izaho dia efa nitsidika firenena efatra: i Frantsa, Pays-Bas, Filipina ary Chili. Efa nandalo tany Thaïland ihany koa izaho fa tsy nivoaka ny seranam-piaramanidina fa nandalo fotsiny.